Najan ta ho o on. ta hu na kuchó tinana, tinana dó ho o on. yá'a ti komi ta tona kó ta nradavixhá yó nrivao tá yatavee ta oni kii ainri iin semana tá kunre initanña ta ho o on. ini ini refri tá ku xaña inri xaon kii na kuná ho o on ná nakaxhi vanio nunguan kuchó ná na kuii kuii ni na koa tá jan ta kuxá ná kue kue ni nrua ni mia tá ta nruaña ta nruaña ta dikan kuchóña dika kuchóña tá kunatanña kunátanña inixhí tu ho o on. tona tinana va huti a yá'a utí ha ho o on. nunguan kuchó tá najan tu na koño yó tá na chikaoña congelador tá ho o on. uu ni kii ta ngu kuxhioña a iin ni kii ta inka kii ta oxa okuxhionia chí odatan na konaka ná'a ini xhijan xhí kuxa na kua xin iniá ta xin xinjan tá nida xán tiyio tá najan ta ngu kikueo kea tá inri ku tán kio ke ni da na ño inichí jan, na mio tavxhinio ñá tú ho o on. akana ná oni ni kii na xá ta xa kuxa na koá ini anima na na kixaojan ta xajan tá ho o on. ini kii na konakaña a uu ni kii ta hu kineoña na kuchioña tona oxa kuxhioñá toda xa dikan ovava nó tá xakó ná da dakutaoña xhi ho o o, ovagaña na kuchioña.